Мне кажется, вечеринки - это какая-то американская тема. Я честно не, ну, я, наверное, за свою жизнь видел раза два вечеринки в принципе как таковые. Что вообще за? Как можно организовать одному человеку захотеть организовать вечеринку. Это как вообще? Я себе это слабо представляю. Я это только в американских фильмах видел. Но там это, видимо, часть какая вот какого-то быта. Я себе совершенно не представляю, как такое можно проворачивать. Это же жутко сложно. Ещё и нести ответственность за дом. Следить за всеми.

Я боюсь потерять слух, как и любые другие лю- органы чувств или конечности. То, что может ограничить мою жизнь хоть как-то. Этого я боюсь всегда. Да.

Я обожаю ходить на живые концерты. Во-первых, у этого непередаваемый вайб, когда ты стоишь с людьми, которым нравится то же, что тебе, и вы чувствуете некое единение, когда поёте чьи-то песни все вместе. Вы на одной волне, и это так классно ощущается всем телом. Прям в дрожь бросает, ух! Хочу на концерт, но ближайший билет у меня через два месяца.

В привлекательность с первого взгляда да, я верю. В любовь уж извольте. Просто как-то у меня в голове любовь - это довольно глубокое чувство эмоциональной привязанности, которое, например, я, э-э, испытывать к случайному человеку не могу, которого я только вижу на улице. Но счесть кого-то достаточно привлекательным, чтоб мне захотелось с ним, например, поговорить, вполне. По внешности мимолётно. Почему нет?

My little pony в первой серии а... а... практически любая ситуация, когда они направляются к за элементами. Любая ситуация и трудность, с которой они сталкиваются, по итогу заканчивается довольно неплохим сюжетным поворотом. В том плане, что как разрешится проблемная ситуация, которую они решают, ну, лично мне было довольно проблематично предсказать. Что странно, это сериал про поней...